Nsor okpaere refane bha ethoma nsor ahumo ayai igor nsor ahumo ayai hiso nsor ahumo ayai afi bha okucha ayai ikene nsor ahuma ayai fa bhora henu aodememene sa afi bha okucha sa ahumo ayei bhodam bha ayen onang bhekpa eto ba nsor nsor okpare refane bha ethoma nsor ahumor gwe ayai hiso ihepine ba bho okubha hiso ayei hiso kaha nsor ahumo, ayei igor igor ipa ipin nang sa ayei ji ahumo nsor ayae sikaha. No ahumo afi bha okucha ahuma ayai ikene ikpa kpo, bhoven afen fa bhora fa bhoyinene ayine sa humor nsor ayai bhoven fe sa bhofene bhodan bha yeno.